To mi ɓiyata tunnunga, ko mi artata mi waɗa, mi raɓɓitay limse e moopa, mi raɓɓita njiyam, mi waɗa haatiire mi somna nga nder hatire mi itta nga mi haama mi waɗa mi wogga mi waɗa ɓurosh fu mi wogga mi wogga ɗum se to ɗum ittake.